जापानीज संस्कृती खूप फॅसिनेटिंग ब्लेंड आसा आनी ते खूप डीप-रूटेड ट्रेडिशन्स फॉलो करतात। तेंच्या येतून ते खूप साधे आनी सिंपल जीवन जगतात आनी आपल्या जनतयांग ते देव कशे मन्तात। हैसर खूप जोवान्चे पदार्थ फामाद असात। तेंचा स्ट्रॉंग वर्क एथिक आनी डेडिकेशन आसा। तेंच्या थई रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशन्स, इंक्लूडिंग कॉलिग्राफी, ट्रेडिशनल थिएटर नोह आनी काबुकी, आनी वारियस फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स आसा।